Siisee wo fanaŋ daa la, ee aniŋ a la baluuñaa i si naa ke ñaa woo ñaa, niŋ i dalita siisee miŋ ti. niŋ a ye i je a ka taa le bari siisee tio faŋo a be siiseetio je la a maario je la jee rek wo bi naa kaŋ rek a se a loŋ ñiŋ n taa loŋ a se a loŋ ñaadii le niŋ ite bi taa kaŋ i be baluo dii la a la aduŋ i buka taa a kaŋ senboo la i buka biti i buka kuruntu i taa ate kaŋ ne niŋ a ye wo je. a se a loŋ baluo ka bo naŋ n ñe i bi taa to i niŋ wafoo, i niŋ kidoo a be a loŋ na ko ñiŋ nteŋ n maario ti a be ñiniŋo to puru ka n faa a fanaŋ se a kuŋo kanandi a se a kuŋo kanandi a se a kuŋo kanandi tumoo bee a be a maario je la rek, a bi naa a ñaatiŋo la rek, i niŋ boroo i bee niŋ boroo ka naa kaatu i dalita wo le la, niŋ i naata kesoo loŋ, kini kesoo loŋ, ñoo kesoo, maani kesoo i ka a sari i ye niŋ i dalita wo la rek i buka janfa i be suo kono doroŋ i be i bala doroŋ kaatu i ka soto wo le to, i se miŋ soto wo to, i ka a soto wo le ñaama saatee kono walla ñaamoo kono, i be je la rek i niŋ boroo bi naa la, i ka a joloŋ i ye ñaamiŋ, i ka tonboŋ kiliŋ kiliŋ, wo kiliŋ kiliŋ tonboŋ, wo le ka i fanaŋ konoo faa e siisee a konoo buka faa a se a tonboŋ jaŋ ne woo fo janniŋ wuraaroo a be a tonboŋ na a konoo maŋ faa. domondiŋ i se a je a jolonta domondiŋ a ye doo bondi a miŋ bondi, fo a ye wo jooseyi a ye kese doo bi jee koteke ka a faandi i se a je a ye doo baa to fanaŋ bondi a ye taa wo ñaama niŋ a ye a maarii je rek aniŋ boroo ka taa bari niŋ ite maŋ ke a maarii ti, i bi naa a be tenkuŋ na rek, hani i se a kili koro koro koro niŋ i ye a kili i se a je a loota foloo a ye a kaŋo saba, a ye juubee, wo kaŋ saboo i fanaŋ ka korosiroo ke wo le la, kuo bee daa woo daa rek a la baluo puru ka a sanba a feeree be a la miŋ ye a loŋ ko aniŋ hadamadiŋo taa fatata le, aniŋ hamadiŋo taa fatata le ñiŋ fanaŋ i ka n fanaŋ i ka fanaŋ feere daafeŋo doolu i ka n feeree le de daafeŋolu i tooleeyaata le bari i maŋ tooleeyaa de moo woo moo niŋ a la feeree loŋ daafeŋ jamaa ka ntelu fanaŋ feeree le n ñaa ka tara a kaŋ n te kana la i ma ee suloo be wo le ñaama, kereŋo be wo le ñaama, saŋo be wo le ñaama, minnu ka baluu hamadiŋo la doofeŋo la wolu bee keseyaata le kaatu niŋ i ye a je dadaa i ko i ye a miira ko moo i ye a siti jee to. Bari niŋ suloo naata a je a se a loŋ ko ñiŋ maŋ ke moo ti, biriŋ a maŋ ke moo ti, a si naa a miira ko meeta looriŋ a be a juubee la, wo fanaŋ be tenkundi a nooto ite duŋ niŋ a be looriŋ dookuu dulaa to a buka loo dulaa kiliŋ, fo ye meea a ka maamaŋ ne a ka bo jaŋ a ye taa teŋ, a ya taa taŋ, ka a la doofeŋolu juubee, i be tenboo miŋ to kari woo kari be tenboo miŋ to puru a se a loŋ bari miŋ be tenkundi dulaa kiliŋ, a se a loŋ ñiŋ maŋ ke hadamadiŋo ti, i ye a ke le puru ka ntelu silanndi bituŋ niŋ a meeta konkoo ye a bataandi a ka kuruntu naŋ kunku tonkoŋo la, a ye naa a konoo la, a ye ŋunuma baliŋ saakaa kono, a ye kuruntu, a ye kuruntu, a ye kuruntu, a ye kuruntu hani dindiŋolu waraŋ keebaalu, i looriŋ i be kantaroo la, a ka i feeree le n ŋa a loŋ suloo loŋ wo ye a tara a be miŋ sika la a ye a sika, aniŋ a taata niŋ tubaañoo loŋ, a ye a kati puru ka a sanba a borita a taata, niŋ tiyoo loŋ a ka a sika wo le ñaama i ye jokoti i ye taa i la haajoo la, wo bee puru i la baluo loŋ i la baluo ye sooneeyaa ntelu niŋ i bee, puru baluo ye sooneeyaa fo i ye feeree le soto puru baluo ye sooneeyaa baluo buka soto wo ñaama, i maŋ feere ke. Niŋ i ye senboo laa jee, i be baloo soto la bari siimaaya ti jee fo i ye feere ke, i ye a loŋ i ka hadamdiŋolu feere ñaamiŋ puru i buloo ye sii a la feŋo ma i ye baluu wo doroŋ ne ke hadamadiŋo doroŋ ne ke daafeŋolu muunee i naata tara a bala i si naa tara i fanaŋ i si fanaŋ feere siiñaa jamaa i si naa munne ke, niŋ i be kantaroo la i be tubaañi kantoo la i si naa munne ke i te kana la suloo ma, i te kana la kaccoo ma, i te kana la jooboo ma, i te kana kelekeloo ma wo kunu doolu fanaŋ ka i daañiŋ wo le la, tubaañoo loŋ, kintoo loŋ, baasaañoo loŋ, basoo loŋ, itelu fanaŋ kaccoolu ka baluu baake ñoo bala bari ñiŋ doolu buka ñoo maa baake, tiyoo loŋ, kintoo loŋ ñinnu miŋ ye a loŋ ko, doofeŋolu minnu ye a loŋ i kesoo warata i ka bula wo le nooma puru.